פַּאלְחַקִיקָה נְפַדֶּל תְּכּוּן עַנְדִי אֶלְקֻדְרָה נִתְחַכֶּם פִּי אֶלְחַיוָאנַאת אַכְּתַ'ר, אֶלְחַיוָאנַאת כְּתִרְתְּבֶּט בִּאֶלְטַּבִּיעָה אַכְּתַ'ר, וּתְקְדֶר תְּתְחַכֶּם פִּיהָא בַּאש תְּטַוֵּר בְּזַאף דִּיָאל אֶלְחְוָואיִג' וּתְעָאוֶן אֶלְחַיוָאנַאת לִי מֻהַדָּה בִּאלְאִנְקִרָאד, לָא כֻּנְתִי כָּאתְקְדֶר תְּתְחַכֶּם, רָאה אֶתְּחַכֻּם פִּיהֻם מְזִיָאן, נְפַדֶּל.